Anao zany moa ka da hiasa anao da sy hitady tombony, miasa anao e mitady raha ze hahazoanao raha hafa fa sy raha hoe eo anao da valaky avao sy misy raha azonao avy amin'igny, sy izy e raha ankonan'izany, miovà, anio raha hafa.